والله أنا أحب <hesitation> السباحة وكمان أحب ركوب الدراجة والله بس أنا اتعلمت السباحة وأنا سبع سنوات <hesitation> يعني أخذت مني حوالي شهرين يعني عشان أتعلمها بشكل جيد <hesitation> ركوب الدراجة أعتقد وأنا ست سنوات يعني كان يعني سريع جدا لأنني اتعلمتها مع رفجاتي فاتعلمتها بسهولة وبسرعة.